Salad dressing kanju on toa heɓi ganye salad mada dum awannata nyamdu ko gortugo mada a heɓa ɓe mayones mada aheɓa ɓe tumatur mada toɓo ayidi aheɓa ɓe koi mada.